ଜିକ୍ତରା ଜେହୋ ଜେକ ଵିଵିଦ ତତ୍ଥା କର୍ଷଣିଯ ସଂସ୍କୃତି ସହେତା ଏକ ଦେଶ ଇଗଲଂଡ, ସ୍କଟଲଂଡ, ଏବଂଗ ଉତରା ଆଯରଲଂଡ। ଔର ପତ୍ଯ ତୀତା ହିସ୍ଟ୍ରୋକିଲା, ଏତିହାସୀକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜତଂତ୍ର, ଏବଂଗ ବ୍ରିଟୀଶ, ସମ୍ରଜ୍ଜର, ପ୍ରଭାବରେ ସଂବୃତା ଅର୍ଟେ।